Ké ah <hesitation> léguér sourou ne euuh séréssou di arssékhé gnani, séréssou di arssékhé gnani premièrement, éuuh alay tokho dou sénégali yéré anga golignanŋa anga fo kita, mé anagni anga khara ka même, anga ma khara a mokho nkhoté gnani, bon méthiou ŋéy ama kharanŋé kharan nkhoré tirindi, bon éuuh kho tagandi méthiou, kho éuuhm woto débérindi méthiou wala éuuh kouran ngolé anagni kharan nkhore khoré fé, bon alaga arrivéné, kha i foka na nkhara, angana khara ni, ana kata golignanŋa sénégal an ngama daga nokhou, alaga dou danŋa, alaga ahh an nthiémbé angara nthiémbé gni yéré, alay golignanŋa. Wala dji gouné gnimé yéy anagni an ma khara, alaga télé an gnigno gnigno ŋo makha, iraga <hesitation> an mbiradi, ana mbiradi nkita, ana fo kita kha anga gagana, anga baka, anga gnana kom kou béni, ga télé diaman mpalé, euuhh alaga réguéné ala ga dou danŋa ka même, anda alay angana goligna yéré gnignéŋa alay fo kita. Wala kén gnimé bané fé nabour méréyé nŋéy, éeeeuh, alors gni gnigné ngolé nŋéy, nabour méréyé nŋéy, alaga fo kita, anga dou alaga dougnana éeuuh gnana douda foya donc afétti komi an ngana daga <hesitation> diaman mpalé ta, anga fo kita pésskeu sirtou wathie oga siguinda kébé, oga siguinda bé amokho nkhoté gnani, pouro nandaga diaman mpalé anga fo kita, man ndala nonŋa ma a li kha anda ando fofo nta rini, wala yogoni iyi yakhou mboussini iyi yakhou mboussouniya, nanti an ndala gouné. anti gnéméné, pésskeu angana daga dononŋa kayti ganta makha alanta golignanŋa, ankha guam goli gna, alante yiléna mpalé, wé fo guébé ya nbona makha, wala je crois que. Wéy ké umm sér bé gua diaman mpalé komo okou kiyé nŋa, okou ma fofossou ga o faba nkanŋa yéré ona one khalssi gna khayini, oga mé birandini, sé ta dire éuuh oye oda an ma anda ma tokheyéré, anda ma tokho, an mpaba tokheyéré, ifoka ana fo khay ya pour que ana mpaba déma, kégnane douwa lono léménŋa, kha di momen keu angana daga nonŋa ganta anganta fo sirono, ame sokhlé, kou kha béni ga télé no wathia, iy télé gounénŋa anagni ima fo kita kayti nti makha ime goligna ime fo kita. Wala i yogoni, i préféré inan ntakhou no gna, éuuh ina tibabou yakharou nŋwoutou, iye odi na sankou méya euuh intakha fo sirono karaya ode wori yimé yogoni takhou dononŋa, a la finŋa igna i maloré, iy mouli ina gnilé kata karaya aganagni léminakhou ŋa ama fo débéri, alanta yiléné kata an mpalé pésskeu ama fofo débéri, kénŋa ay soron ntorono yéré sirinŋa dayeur nde ndewori, éuuh débé yogo yéré bon éuuh iguébé sou igana takhou, dakar ya ina guiri euuh diaman mpalé ina goligna. ina ri ina takhou dakar ya intakha dioféné faban nkanŋa ou o débi lémou kouwa, épui ina i ka ndébéri nonŋa, i préféré ina mbiré idi i rémou ndi i yakhou, séfé intakha fofo sirono ké kara ya i yogoni, inda kara euuhh dakarou mé parézample, ébein inati bon ina khara fouré ndéni kara ya yogoni ti inte imakhe fouré riti yéré, ina fouré ntokho, aga kar nokhou bé, ina tokhe dononŋa, passkeu ante khar banesirone yéré, wala kén nguébé nŋo makha yéré wathia, ir kén nkha diopa, wa passkeu ka <hesitation> guébé takhou dakarou ya idi i kompo ntaga kara yéré ire wara, ina daga takhou dakar ya késsou pour an ŋakhi bé ga yéré, éiin antakha topetono, an an mpinte makhe. Wéy kén nguéb guébé nŋo makh yéré ya o débou kou wathia, anagni kani ntaganto gnani inadaga takhou dakar iyakhé ndi rémou ine kougna topetono, intakhe ma réméssou fayini, iyogoni ngana kar kéta nkounŋa inati khar khoro khana riti karaya anta guémé, kénŋa aranta guémé donc wala. Wéy diaman mpalé golénŋa ar fo guébé siro ar kofo fo guébé siro okou kiyénŋa guil guili sa fé euuh ay tanŋana ma tanankhté siné wala kou béni ga télé iga rini i taguandini yéré i nabourou nkhobo, iyeu o marémou ntopotono o takha lémou, oyissoussou topotono, en plus ééeh angana goligna angana kigné hakhati yogo kom euuh retraite, ana takhou, angama takhou gounénŋa sou angana yéré ya ay fo sirono na an mbétouyou na régué, épui ando an takhalémo ŋa khana mé birandi, ah baradié nguébé gnani allah kilé ŋa, donc euuhnkéy simana, euuh na lo takhou <hesitation> débou kouya ayan mpossou dinanta nga takhou, déb débkhorénŋa, angana daga takhou débkhorénŋa, ay fo guébé bonondini puisskeu ana a gnakhé nda lémou mbana topitono, an an mpi takha sér tane makha kénŋa allah ma kénko,. Yo fo ga sér bé makha ado fo guanta sér bé makha ona mé birandi, ma kalé kota. Yo ééeehh iyé ké diaman mpalé golénŋa angana goligna, ay fo sirono puisskeu, angana ri diamané ké yéré, éuuh okou traiti ori takhou yéré, odo yakhounŋa o yakhou yogoni inati nta rini ina tokhe dononŋa, kho okoukou okoukou li, andagna yilé yakharé tana woutou, ana takhou, angana takhou ébein ana lémou nthiara épui euuh la vie continue koi, donc kén gnani, yér takhé nthiré gnani dinanta gouné ntakhé, gouné khafé ma o diamané ŋou déb khoro kou iguébé sou takhounou koundou gna ina kani nkhobo ina takhou no koundounŋa wala ino débi lémou kou ine ini war lambourou, kén nguébé ŋéy wathia, wa donc euuh biré mokho nkén nkéniyata angue guiri kara bé ana nthiagué nonŋa, an mbotouyou na régué an mbaradié nguébé gnani, wala je crois que.